Ajan njakuni nda'a njaka ini ndanja njan kike nai iin nayivi chikunea kii kikunio xhinia naxa'a naxaixa iin ñayivi ñakeja naonjin chinoxe nikena oin nechikonea ajan kunio chinana xa'a naxaxaña yivi ñonoxavaó ho hotindi xhi njakonja ya'á yukani té extavi nejin te ajan manijax xeñi kinjan kena'a xonjinchi kuñonjan kunio ini kuño ina'a xana'a ini ini nayivi yikuan chuan nde kunuu nuu xava xa'a nane nuu kanvaka nauvi xijan kuga kenaí ndenuu nutuka xavachi maku njenau yikuan niguu kunuve nutixhi ndenuxava'a kanvani tunuguu xa'a tuyukan hua kañioja kuñixhi nanai ini iin nayikuan kenojan tenoaí.